विभिन्न प्रकारों अनाजो नामङ <hesitation> नीच, ज्वा प्रमुख प्रकारों अनाजो नामंग दू। मुख्य अनाज दु गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार, रागि। दो <hesitation> निपी दलहन अनाज चना, मटर, उरत ,मूंग, मसर, अरहर, लोबिया, राजमाह। दो निपी तिलहन अनाज, सरसों, सूर्यमुखी, मूंगफली, तिल, अलसी, सोयाबिन, मक्का। दो निपी ए ली अन्य अनाज दू <noise> कोविनाय, अमरांत, बाजरा, राई, अलसी हुजु ली अदबोरो सूची दू। ए ली दुनिया भरो सो अनाज <hesitation> उग्याआज़ो दू दो हुजु ता अदबोरो दू।